Cosan, cosan ací koo uwará wí mak rune. Cosan ací koo uwará wí mak ţí ñaan najín ţí komunote ţí tënko ţí pëni ţí. Cosan mante bajá bunjá cíwun undiman ţí unjakú. Kon undiman ndank ţí bëndoo bíjá cí bink awará mak ţí bëwínjí. Awará mak pawe? Ndank und bënki und meet koo unci wí takal ko umpar wí takal meeţí cosan <hesitation> kanţënkund te ime ukowi batemund paran wí takal. Uncí mënten ineej joonjund pëneem mee bí iwitee ink aţënk bañaan pëme aţënk bañaan pëme unko uncí wí bëneej ná koo unjee undoola ţí bëneej waw. <hesitation> á basín njá bancat bunkunk uwala batíma bancat bunkunk bunjá bunjá bunteen njá bundi wín bí ñaan cí kandoo oţënk bëţ bí bañaan dunk ibaţ ndank. Surëtú umpaţ bunka mee ţí bapëni ţí bunka mee pënjabi bënkël cosan kanţënk ñaan pëmee ñaan nëmee pënjabi wël ţí papëni ţí waw. Uncí mënten ţí inimi ndank bañaan jund pëwiţara ngënko ngënjoon ngun. Bañaan aruka don cí kafeţan ngënko bababú, aci kafeţan ngënko bababú. Bënim o bënim koowín ñaan dooko bababú ţañ uncína kooncí wí cosan njá waw. Leegi ţí inim iyí bañaan kantíima buntíima inkoo ileenj iñingiţ iyí kampiban cosan njá dí manjakú inkëna yënk cíwun cosan njá manjakú. Umënţun cíwun koo uwará wí kanţënk wun bañaan pëwáap pëwáap kulëtur njá manjaká. Umënţa wun kape pënţënk bañaan pëwáap kulëtur njá. Pasëk ñaan fok këpímba kulëturu, këwáap dël, kaţu bababú dominir njá pasëk bëkël bëwáap bewáap kulëtur bëkël, bewáap kulëtur bëkël abadominir njá. Kon ñaan o ñaan, urasa o rasa aka pëdupíban cosan nël pënţënkëna bañaan. Umpaţ ndank bíki ţí jamano ndank bënki bumeeţi nampëni ţí. Bumee nayink nayink cíwun urase njí urase njí yink yink cíwun uwarasá injí nëdoo wí cíwun uwara wi, nëdoo wí cíwun uwaráaţ wí. Bañaan kanduk ibaţ ţí koo umënţandana wun.